Ela' re qe qatak wii' qapuwaq wuxu' kitaq quul qapuwaq <hesitation> xaqara' laaq' qakal qapuwaq chipam jun jun nem jaay rii'. o jun k'olb'al puwaq rii' <hesitation> k'o nan <hesitation> re richoq'ab' wuxu' k'o nan ritab'al reen re qatzqt qapuwaq xuxu' qelq'axek.